ما شفتش حيوان غريب الحقيقة ما تقبلتش انا وحيوان غريب علاقتت بالحيوانات ياسر خايبة انا ما نحبش الحيوانات بصفة عامة اه وبالتالي في محيط اساس ما فماش فرصة باش نشوف حيوان غريب الا اذا كان في الفيديو فالكسلان اكثر حيوان مستغرب كنشوف فيديوهات بتاعها ما بقى هكايا نقول سبحان الله كفاش لما كائن هيكا بالكسل هذا والخمول والبطء لي فيه سبحان الله